ଦୁରୁଷ୍ଟୀ <hesitation> ସବ୍ଟୀ ବଡେବା ପାଏଂ। କ୍ଯୋଂ ଖାଜୋ ସୋହାଯକ ହୋଈ ଥାଈ କେରୋଟ୍ସ। ସ୍ପିନାଚ, ସ୍ଵୀଟ ପୋଟାଟୋଜ, ଓରେଂଜ, ଏକ୍ସ। ଇତ୍ଯାଲଦୀ <hesitation> ଦୁରୁଷ୍ଟୀ ସବ୍ଟୀ। ବଡେବା ପାଏଂ ସୋହାଯକ ହୋଈ ଥାନତୀ।